Shawara wwon ɗaŋ tə taɓam vər ngəni yan mə fu gə daga farko mə wul ngətu iyaye wom ɗaŋ mə shi shi tə wulmi tu ba ngər won daŋ ma dya mafitə ɗaŋni a tsən ngəni kə ɗəŋ ɗaŋ ma ngal ngən gə dəŋ ɗaŋ har mə tu ti ɗaŋ yaddiyo ɗaŋ mya tli nə gi ngən gə kin yani a mopmi mən shi ya sa məta mbi tun mini məri har ga Allah voni dzub zuwa dzub tliti nambaoŋ tə mbətləm tə farami kub kən tlə ngən namtsə gi ngən kin tə tas tə tlwa ngəni mə kub mə ɗyai to tu wutu ɗani nganta ca tu ngən gə tas shi ne kwa ɗaŋ mə dukufa tə har zuwa jan yani ngənta mya fi kuma kwa mə yel haskes ba ləbyo ɗaŋ ka tlə tu ba ka buŋ ŋəŋ a tu gwa ngən gə tas to daga ləɓes in mə yisən ŋəŋ tu kya fara ma kub kən ngər won tə wahala ko tə buŋ ngəni daga kini ŋaa kəman shishi ngai ba kaman tu damuwaŋ a rayuwa waŋ to yan aca myani mə bwa gi ngən kin. Ba nə ngər won mɓasmi tə wahalaŋ shi ya sa mya gi kin <noise> ma tu ngər won ɗaŋ ma ɗib kayayyaki wom ngai ko kə gi ngən kites ko kə ca ngəni ko kə ngar won ɗaŋ ma ci təkənkites in mya ga gam ngai todaga ɗani myanima gya gon ɗaŋ cya kar wom caa yel ngən ngar won ɗaŋ myafi ngə ni myani cikkən mya fushi tə to ba ngər won ɗaŋ fa kafi tə ɗaŋ ka tu wurɓa ngai ɗaŋ kin gi ngə niŋ shi ya sa myani ma yan ma fu ngə tsər vi ma wul ngə tu to fa ngən tas ɗaŋ caa ngal tə yiɗi namtso shi ya sa ɗaŋniŋ ma kya nga yalt kə shin zya ngai ka tu wurɓa ngai ɗaŋ nəŋ tsənəŋ to shi ya sa ma tli kawai wurɓa ci yalt so mya ngal koni yalt shawara gən mya ma ɗaŋ ma fu gə ngəndi.